मि जु ची दौड़ पसंद करोलु किलेकी मेरी उम्र अभी इति बड़ी नी वे अर ये उम्र मा दौड़ चैन तबतक दौड़ा जबतक हमते आपरी मंजिल नि मिल अर जब मंजिल मिल जैली ता वख्मु मै अपरा दौड़न पसंद कर दयालु बस।